Kan indi rafig bidor bibda riyada minashit jilda, ba gulleya ihawul isauyi riyadta fajir, imuruk fajr gabulal ma ifdur, hau kan liga waqit kan usur kula, imuruk waqtal herra tiburud. Haw ihawil isawwi arriyada shiya-shiyaya isawwiya kateere, ibda bel shiya an bakir izid, bukura izid shiyake.